Aminakay ndraiky miaina tsisy teknôlôzia zany tsy lôjika zany kô karaha zany taoko zay ty mbola tanaty ala foana plasinay <hesitation> karaha zao satria bô meko exemple anareo ohatra hoe tele zany de fa itanao ao jiaby zaka mandalo am'tanana ty, hitanao aby i vaovao jiaby io donko tsy ara-dalàna zany raha ohatra hoe miainy tsisy teknôlôjia zany.